Au ḡegu nuvi au ḡegu nuvi tu bema au maḡegu moni neganai mai tanobarai ḡe leikaun dagarari asi ḡetanu namoni dagarari mai ḡeri bara vaḡa kavari ḡoi ĝita ĝera vegorikau tarima na asi ge veirin dagarari auna bara veiri gaukarai bara toreri gaukara ge vetaun dagarari bara kirari goi mogo goiagoma au gegu goma gaukara barasi bena eni gaukara mogo benam bara feiri goi ini toma bo rakaurakaun bo gitarin tari kika dabarai moḡo e genan ge noginogin tari geri maguri asi genamoni dagarari gelemani vito na eveirini gelemani bogibogi au au gegu nuvi ai bogibogi vau atatagani benamo ilau moni ta mo gegu akaont ai mo berakatoga benamo oranai filisi mai mai dagara barari mai atugamagini dagarari mabarana no weist mabarana ba voi mo Gatagu maigeri ba kea vegogori barana bara tu tarikakagu maigeri kika logo bara torelogori geri numa ba lagari geri tano goro bara voi geregari geregari ia bara vaga tanu namo namori ma naturi ma garagori gesi au maki ma natugu ma garagogu gesi gegu tantanu gegu ligoligo gabuna namona bara lagaia gai gema tanu namo gena namo gani namo au gegu nuvi barana tu moga sinagu tamagu ini toma geri numa barari bara lagari geri gaukara namori tari ba va gora tarikakagu maki moga ilailanai geri gaukara namori bava gora tau geri ge vegorikau tau geri ge vevalaga verere taimiri gere lagasi tarikakagu sinagu tamagu gatagu mai ba kea vegogori bena ilau verere ta mo gara veia mogo ganigani gara iago niuniu na gara iago verere na gara iago bara na gara iago Maino ai mo asi tanu eiri eiri gena namo namo gere goragoi tanu namo namo gere gora goi vegorikau tarimari maki gia gesi bara sebona vevaga kava namori ba gabi gia geriai ini toma au gatagu maigeri gesi avekakoni agitarini nuvi gurugari aveini vada tugamagi nuviri mogo senagi gere mogoni mogo namo au sikuli ai atoreto kavana au gegu nuvi barana atoreato autu bara loea loea bara iago bena mai tarima lakavari mabarari geri ba ba luga gwagigi geri namo lekeriai toma mai magurina bogitaiani wansaid barego gegu nuvi ilauilau atoreto aurato bara loea aurato bara haroro Sena mabarana asigina mogo ini toma ama tanuni gegu libai mo atanuni au gegu nuvi barana tu geregagu gegu tano gegu goro geregagu gegu numa gegu bese gesi gara tanu gara verere gema libai mogo asi eiri eiri maino ai mogo